Hanina matsiro ileko a aminà akora dimy a: henan-dambo sy ravimangahazo. De agnatiny zany zaho a mila menaka, de mila sira de mila tongolo lay. De ketriketrehako akao alongany henan-dambo de efa fantako hoe masaka sara by igny izy de arotsaka anay aby sy ravimangahazo, mbany menaka, mbany sira, mbany tongolo lay de bateko am'izay.